لا لو كنت اقدر اروح الفضاء ما كنت بروح لاني ما احب اجرب أشياء يديدة ويعني ما اجوف ان لها فايدة لانه كل حياتي وتكيفاتي هني على <hesitation> الأرض